Tīnima na nən səkɓa ən tinima wa wa ma, kuma wawo nən wasəwa ən təə nə sosai don saboda wawo nən wasə kawo siyo nən taasə nə se na pel <noise> nən taa na pu bə nən taasə mee nə sək u puttǎǎdiwa nən kadsəwaba ukənən fad wii wǎnowa, ale nəma tinima dəm nən səksə wa ɗeb ɓetawa sengge ɓatawa, nən sengge ɓets dəm mee sem kwakwara nəma na maatəm sa ɓets nə ma maatəma unə, nasəwa pature yí nasə mee a sengge ɓetswa kən nən kwasi ɓeta ma siyo ma tinima peler nən səksəwa ɗəm hana koyaembawa nən koya emba makawarta bah ɓə oəras karatura ɓa, nən koya dem hmee ɓə pər ɓə kauwa hana u maval kaah ra maa nən koya daka ən tinimsa na nən səksəwa kuma tinima nən səksə səna duka ən təə nə kuma nən fom huwa huuru towǎnəfo ma tinima nən səksə.